Toh gaani, ɲga da dooni gaskiya i fayanka. Zama hala ay ga waani gaani, ay hiddeso ay ma waani dooni da ay ma waani gaani. Gaani, naŋkul kaŋ ni koy, i ga ne ni ga waani gaani fa amma nin mo doonu kwa ni wano ga bisa doonu kwa wano. Zama ni bay ir doonu ko, kala da na doono te no gaanu ko ga ta. Amma ay ya hiddeso gaskiya gaara ay ma waani dooni, da ay ma waani gaani doŋ ifo se doŋ gaani day bor ga wundi no dooni mo ni ga hin ka ni doono te, naŋkul kaŋ ni go, ni go gwaray te kuma ni go ni lakkal ga. Gaani mo koyne, gaabi wanno da manci cimi ni ga ni gaabo daŋ no, a sinda matekaŋ ni ga te ka'ka ka kay naŋgu ra hinne, i ma ne ni go ga gaani. Dooni mo da ni go gwaro no, da ni go kani no, da ni go dira no, a mey-da-mey ni ga ni doono te kuma ni jinda ma koy naŋkaŋ ni ga ba kuma ni si daray ni si haikulu. Gaani mo, a si te gwaro'nte. A si te ni go ga dira, a si te hayo amma ɲga mo matekul kaŋ ni te doono din naŋkul kaŋ no ni di daama ni go ga gwaro no, ni go kani no, ni go dira no, matekul kaŋ ni te ni ga ni hari te ni laakal ga amma gaano mo, a si te manci kala da.